සබන් <hesitation> සබන් ඇත්තටම අපි <hesitation> අරමුණු කීපයක් සබන් වල තියනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අත් දෙක පිරිසිදු කරගන්ඩ සබන් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි ඇඟ සෝදද්දී <hesitation> ඇඟ පිරිසිදු කරගන්න සුවඳ හමන්න ඒවට සබන් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ලංකාව වගේ රටක <hesitation> මොනාද රෙදි සෝදන මැෂිමක් නැත්තන් ඒ අතේ ගොඩක් විට රෙදි සෝදන එක කරනවා. එතකොට අර රෙදි සෝදන කුඩු දානවා වෙනුවට <hesitation> සබන් පාවිච්චි කරනවා සමහර වෙලාවට. දැන් මේ හොඳට සබන් ගාලා ඒ අදාළ තැන් වල කුණු තියෙනවා නම් ඒවා හොඳින් අතුල්ලලා මේ කුණු යවාගන්ඩ පිරිසිදු කරගන්ඩ ඒ රෙදි වලට <hesitation> සුවඳක් එන්ඩ සබන් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට <hesitation> සබන් කියන එක මේ <hesitation> ලංකාවේ නම් ගොඩක් දුරට පාවිච්චි වෙන දෙයක්. දැන් පුංචි දරුවෝ ඉන්න ගෙවල්වල නම් බේබි සබන් අනිවාර්යෙන්ම තියනවා. පුංචි දරුවන්ව සොදන්නේ, නාවන්නේ ඒවා වලට සබන් පාවිච්චි කරනවා.